Gawtəl wombəl gawni mirə mi wəkə wən <noise> gawtəl wombəl ko dəlle ko gbəkəre gawtəl womble kə wanu daysə ge anikə mə pi temlə məkən pi temlə nə kaw manu gaw təl wombəl daŋ yota a gərə ama məkən pi temlə gawni mari bəsən wanu a gərə sə kən oləm iren gawtəl wombəl gawkə kuma bankə mo mon bə zul te te manə ruydəl ni daŋsə mare ruydəgə ani mə gawgan nə ritələ wan an wanə ɓikən wan an na ɓikəunə mə pə wawəwan gitəə nette ettən ari ɓikən nə vəkən iren wawəgə gawni gawtəl ɓikəl nə mabu dəlle wa wa na kaw mani ban bəka iren gawkə gawtəl ɓikəl re nəkə ni ya gawtəl ɓikəl ur gegen temlə pilu məkə da pi temlərə gawtəl ɓikəl səwrə ama makən pi temlə gawtəl ɓikəl daŋ a ani ən birə məm mi gawnə gə gawtəl ɓikəl a bəw mo ba mə re lakə wanu daŋsə kə kerembə ma ren gəkə ani. Gam may kə səwnə wanu sə ka takənə malə kə zasu nə gawtəl bɨkəl səwnə wanu gam na kə niya? Maka səwnə wanu re rə ko may kə təsəm wanu ɓɨkən bə ma wakə mən gawni aa genebe zul lə ani. Rye nə kə niya? Aman mə dāā ya rə. sə gawtəl bɨtəl gəgə. Mo mari mən gaaw duuri rə, mo mari mə gawgan nə pi temlə, mo mari mə gaw gan may dan sə gbigbin rwidəl mabu al rwidəl ɓikəl dan sə mabu ikə oləm bə gɨban mə gyəsi gən ban, ana kə tina mo kə wanu man mə gyə ani ən bi tan ma tom ani rə. Ani nə aryə bəkərə. Ama gawtəl ɓikəl, may kə oləm, mo bə mə zo kuru dinne wane. may kəgam kə təə ən əə waa kay ar mə rwi dənə aykə dā gəə rə, mə zaysu zan. A nə kə mo ma tomə manə am man zulə pam ən bi tan rə. Mə kə tomə manə am man alu pa ami kə ai kə gawtəl bikəl sawturnw rə sə netə ari gəgən aakə gaw gan nə iri netə ari maw ni mi, mi wəkə wan min gawtə bikəl kə wanu səw sə garə ani rə netə ari kə daŋ kə gawtəl bikə daŋ.